Yë ko'on dun mas pakya map porque pakya a'ax yë pyuch jue yë nya i'ityë met's xëyë, yë cebolla yë yëdun siemprem mextujpë mëdë yë repollë siemprem a'ax dun je'ikë jya i'ityë.